﻿Kua oyoavi chokolate ouva oimevi jeta, oime amöguë, oime amöguë chokolate ou äpo ikuiñoma, amöguë ou komo masaramiva, erei se aikuavako chokolate mopeti iviragui, mopeti oime ivira tuisava chokolate jeva, jokogui oeki reta, kutigui aikua kirai jokua ipreparacion, isabor kiraikova jokua seguramente oimeko aipo mbae oiti pipe jare mbae ndie omboyea, oyoavi vaeravi isabor <hesitation> jare jukurai se aikua chokolate regua